الكلب <noise> يحتاج عادة من <hesitation> -ثلاثين إلى- <hesitation> ثلاثين دقيقة إلى ساعة تمرين يوميًا يعتمد على سلالته، وعمره ،الكلاب نشيطة تحتاج وقت أكثر ،بينما الكلاب الهادية يمكن أن تكفيها جولة قصيرة, الأهم إنها توفر نشاطات متنوعة عشان -يك- يكون الكلب سعيد ،وصحي.